Kɛɛsɨsǝŋyǝ. kɛɛyitǝ, kɛɛtatǝ, kɛɛniǝtǝyǝ, kɛɛtʊtǝ, kɛɛkʊraŋtǝ, kɛɛpǝrɩmatatǝ. kɛɛnɛŋtǝ, kɛɛfaŋceŋceŋtǝ, kɛɛtǝtǝ, kɛɛtǝ mǝ ceŋceŋttǝ, kɛɛtǝmǝyitǝ Kɛɛsɨsǝŋ yo wo owooruyǝ, kɛɛyitǝ. oturu ŋʊŋtɛ vo lǝ pǝ yǝ mǝ wo, owooruyǝ sa, kɛɛtetǝ ye sie a kɨtɩwaa, kɛɛniǝtǝ oturu yah mwɛŋ yǝ, kɛɛtʊtǝ oturu ya ye sie wutukpǝ lo otuiyǝ mǝ ǝyǝ mɨ ǝyǝ oturu ya ye kpii ekeeriyǝ. Kɛɛkʊraŋtǝ wɔɔ, wǝ ŋkpɛ oturu atɛɛkǝwe ko wǝ́ ya yo ko, ya ye yee wǝ ri ŋ wǝ. Voŋ ye fii kɛɛpǝrɩmatatǝ wǝǝ, oturu ekeeriye ya ye fii jeŋcejɛŋce oturu ya yǝ fǝ lǝ ŋ pǝ anyarɩ, Kɛɛnɛŋtǝ wǝǝ, oturu wutukpǝ rɛ wǝ ya lée ye mǝ yǝ ŋ mǝ fa kɛɛfaŋceŋceŋtǝ wǝǝ oturu ya ye re wutukpǝ lǝ ŋ fǝ lǝ ŋ pǝ anyarɩ kɛɛtǝtǝ wǝǝ, oturu wǝ rǝ ŋ wǝ wǝ le lée fii lǝ rǝ atɛɛkǝ anyɩŋ ya yǝ fǝ lǝ ŋ pǝ lǎ anyarɩyǝ kɛɛtǝmǝceŋceŋtǝ oturu ya ya ye mǝ esi kɨ la pa lɛ kɨ la pa nya lo fuu epipǝ lo otui. Wǝ́ ye fii kɛɛtǝmǝyitǝ oturu yǝ fǝ yo ku eteelapǝ yo fuu anyaŋ pǝ ya láa kala lě epipǝ oturu wǝǝ tǝ mǝ yitǝyǝ anyɩŋ ya ye ri azaŋ rǝ mǝrǝwe.